<noise> toh-toh Hankaŋ kachi nwari gargajiwo yachinai kakwai hayni hawruyaŋ, hayni hawru diŋna sasabu e ga barguno dingaba nwaro ma kanu, diŋna bargu madan gisima da hayni taji no madaŋ gisima ka bargu, diŋna bargu datai nima’tai nima kar talji ga nima hamno dan ka kurba ga nimaku. Kwalkwatimo niga sasabu no dinna sasabu makwaŋda nika, dina nika, kwalkwatimo nika wano achindi amma dai kamba kaduromo kanuŋ da. Ka kwai sabusabumo dingaba ma sabusabu tai zama ba burbairay do no nikwaŋdai e sibai hala e gabai, e ga hayono sasabuno dina sasabu e madaŋ kasi, didaŋ kasi ara kalmia sobaika daŋ gidaŋ ara matakaŋ burga shiŋkafa hina yadinno burga sabusabu hina, datai kala ma kudadaŋ ara mafa kulu kaŋ niga nigadan ara, ba hausanchai kadu sabusabu aga nwa kaddai dasu duwa amma za aduwano aga nwa. Sannaŋ kuma afo gono ha’ma hawru, ha’ma hawrumo dingaba nihawro ma bori masita amatai amatai hayo ama ama ama siniŋ, za amaŋ niŋ no aga feari hala mo mogabo, sannaŋ masita chiri ma furo ni hawrora da chiro banka furo shikainaŋ ba fa’yo e gadaŋ daino chirira, dinadaŋ ama duka kanusai amma dinna nwari dinna chiri dan hawruboŋ ay aga fairi susubay baykulu suduwa ka nwa kadday hinchinay.